Many ni nzyn za, ni nzyn ni rien za par nare zlua, ra, <hesitation> becw, bich nare, valna gininu gydilag nú la ma shilani tchi rdie ma valna rninu blez the gico get, gidëdnu get gickama valna za becw va, tchi rien ma tchi rninu lama fuer bdie va, tchi rdiema, ni ni zlua maru rien ma rcudiag ma list ma va, tchi valnare calo riwxima th ra many sied th ra zëzyas rdierama purzy riuxima tchi kun rien ma, rien ma ra many ni zyed velna zë sied th ra tuch th ra béw th ra, zytias zyed ni riuxi ma chi zityas zied ni nzinias diag ma va, riubh sied rani tchi rienma tchi zëzyas rdiema rduxnee ma lá rani.